Toetra tsy magnam-paharoa agnanan'ny elefanty a, elefanty <hesitation> miaraki- miarankina mifankatià tià zagnany, ary tià miaraka amin'ny fiagnakaviana, mankatià olona mahay miara miaigna amin'ny fiarahamogniny; tegna hoe mifagnaja mifagnampy mifankatia.